ه <noise> في أحد الأيام، كان هناك شبح يخاف من الظلام. و لكن في يوم من الأيام هذا الشيخ بينما هو في غرفة ضاوية انقطع الضوء ف <hesitation> اصبح يصيح و لم ياته احد ليساعده هكذا قرر ان ينتحر و ينهي حياته حتى لا <hesitation> يمضي بقية حياته وهو خائف من الظلام